Jyán kan, yachátie ku̱ ñajan, yachátie ku̱ jin, yachátie ku̱ yatu, yachátie ku̱ jyon, yachátie ku̱ ón, yachátie ku̱ ñujún, yachátie ku̱ jyán, yachátie ku̱ jó, yachátie ku̱ jngu, yachátie, jókan ku̱ ñajan, jókan, ku̱ jin, jókan ku̱ yatu, jókan ku̱ jyon, jókan ku̱ ón, jókan ku̱ ñujún, jókan ku̱ jyán, jókan ku̱ jó, jókan ku̱ jngu, jókan, katjíón ku̱ ñujún Katjíón ku̱ jyá, katjíón ku̱ jó, katjíón ku̱jngu, katjíón, katje ku̱ ñujún, katé ku̱ jyán, katé ku̱ ñujún, kate ku̱ jyán, kate ku̱ jó, katé ku̱ jngu, katíé, kan ñájan, kan jin, kan yatu, kan jyon, kan ón, kaón ku̱ ñujún, kaón ku̱ jyán, kaón ku̱ jó, kaón ku̱ jngu, kan, tjíón ñajan Tjíón jin, tjíón yatu, tjíón jyon, tjíón, teñujún, tejyán, tejó, tejngu, tie, ñajan, jin, tatu, jyon, ón, ñujún, jyán, jó, jngu.